Valitsus om üts kõgõ tähtsämbit lülle sääl <hesitation> ökonoomilidsõ vai sis majandusligu arõngu man. Selle, et egäsugutsõq massuq, <hesitation> vai sis ka massusoodustusõq ja äri tegemise võimalusõq, kõik säändseq ummaq jo valitsusõ puult reguleeridüq. Ja ku näq naid asjo õigõhe paika pandvaq, sis võigi majandus väega häste kassuq.